Ama kikalhit tu este makgalakgokan nak katuwan <hesitation> wintu xalakstina wi tu xalaklank, <hesitation> este lha xtanunts tustakan n- nak pustan este uxa tu atsina kgama xatu makgalakan nak katuwan porque tlakgsij, este tlakgs tomankgaw, <hesitation> tse na lhaway xa salsa, chiama xa wakamole, talhawatya pin, cebolla, <hesitation> akg pakglchx, nalakgsuakgapin chono este nalkgmakapin mi matsat maskgokgey i natse na- na lilakamawakay min chau na lismaliy este i na nuts na liwayan tsama kukalhit.